Har bir itning fe'l-atvori uning zotiga va xususiyatlariga bog'liq. shuning uchun hamma itlar bir xil darajada do'stona emas. Misol uchun xonaki itlar odam uchun do'st.